Sɛ wͻreka dɛ yentwa hɛn enyi nkͻ tsetsensɛm a woesi pɛn a, nka abakͻsɛm a mɛpɛ dɛ medze m'enyi bohu na menya mu suahu yɛ afe apem ahakron eduowͻtwe ebiasa mu kͻm ber. Afei siantsir a mɛpɛ dɛ ͻyɛ afe apem ahakron eduowͻtwe ebiasa mu kͻm ber nye dɛ nka mɛpɛ dɛ mohu kͻm no ne farbaa. Na afei, <hesitation> dɛ mbrɛ na n'anodzen si tse. Na afei, kwan a amamfo faa do nyaa edziban dzii.